باخذ معايي ولاعة وباخذ معايي ا جنريتر مال كهربة، وهم باخذ معايي كمبيوتر و"جي بي اس" وأغراض مال طبخ عشان أعيش في هاذي الجزيرة الصحراوية. وماي بعد أبا آخذ "فلتر" مال ماي.